Sɛ yɛreka Nyame nnwom a, ɔyɛ nnwom a ɔyɛ pa ara. Woba yɛ man mu a, nnwom a yɛgye tom a anka nnipa biara hwehwɛ sɛ ne nua bi anaa ne ba bi bɛto yɛ Nyame nnwom. Ɔboa yɛ ma yɛtim kae yɛ Bɔfoɔ. Ɔma yɛhu Nyankopɔn kɛseyɛ esiane sɛ yɛ nyinaa yɛgye tom sɛ, wiase yi nyɛ sɛ yɛsɔreeɛ ara ne yɛbaa ha nti yɛnim sɛ obi, Nyame bi wɔ baabi a ɔno ne bɔɔ yɛ baa wiase a yɛ so yɛwɔ asase so nti yɛbɔ Nyame nnwom a ɔma yɛhu Nyame kɛseyɛ, ɔma yɛhu ne mmaninyɛ, ɔma yɛhu Okokuroko bi, ɔma yɛhu nnipa bi a ne ho ɔɔhu a ne tumi so sene tumi nyinaa. Ɔma yɛhu Nyame su. Afei so ɔno koraa kɔda nkyɛne a, ɔyɛ anwanwasɛm ma yɛ firi sɛ da bi wɔ hɔ ne sɛ wo werɛ aho a, wontim nyɛ wo ho hwee na aato wo su a, wohyɛ aseɛ ɛsɛ woreto Nyame nnwom ne bi a, ɛtim kɛnyan wo ma wo werɛ firi wo haw mpo. Bi so wɔ hɔ a, ɔte hɔ po na ɔte sɛ nnwom bi ɔɔbɔ a, ɔhyɛ ne nkuran, ɔtu no fo. Ɔmma n’aba mu mmu, ɔma no tim gyina pintinn nya gyedie sɛ, ne haw biaa a ɔrefa mu no anaa ɔrekɔ mu no, ɔnka hɔ da na ɔbɛtumi asesa nti Nyame nnwom deɛ, ɔyɛ nnwom a kyerɛ sɛ yɛntim nnyi mfiri yɛ abrabc mu da. Ɔbɛkɔ so aawɔ hɔ ara. Ɔma yɛkae yɛ Bɔfoɔ hu sɛ ampa, Nyame bi ne bɔɔ yɛ, Papa bi ne de yɛ baa asase yi so nti Nyame nnwom deɛ ɔyɛ nnwom a ɛkɛnyan sunsum, ɔyɛ nnwom a yɛde yi Nyankopɔn ayɛ, ɔyɛ nnwom a yɛde ma Nyankopɔn hu sɛ deɛ ɔyɛ ma yɛ no ampa ɔsom yɛ bo ne ɔsɔ yɛ ani nti nnwom a yɛntim nyi mfiri yɛ asetena mu deɛ, ɔnoaa ne Nyame nnwom. Ɔkɔ so ara ma yɛkaekae Nyame bi a Ɔbɔɔ yɛ ma yɛhu yɛ nkyi, baabi a yɛfiri, kwan a yɛfaa so baa asase so. Sɛ nnwom ne bi nni hɔ a, nka nsɛm bi wɔ hɔ koraa naa yɛnte aseɛ nti ɔma yɛhu. Ɔma yɛhu Nyankopɔn so din ahodoɔ a Ɔkura te sɛ Okokuroko, Ɔsagyefo, Ɔseadeɛyɔ, ɔma yɛhu Nyame din bebree, Otumfoɔ, ne deɛ ɔkeka ho nyinaa.